الشخصية التاريخية الملهمة بالنسبة لي هي نيلسون منديلا، <hesitation> لأنه كان يناظل عشان الحرية وكمان بعد خروجه من السجن ما راح انتقم لا، يعني اشتغل على إنه يحقق المصالحة بين الأعراق، وهذا يعطيني الهام م- لأنه كان قائد لأنه أصبح أول رئيس أسود لجنوب إفريقيا، وبدأ يسوي تغيير ايجابي بحيث إنه ركز على التعليم والصحة وكان رمز عموماً للشجاعة والتفاني.